ادخل للهوت ميل. للصفحة الرئيسية. تخرج لك افتح حساب جديد. ادخل فيها و مبعد عمّر الخانات لي يخرجولك، نتاع الاسم و اللقب و كلمة المرور مودباس. عمّر قاع الخانات لي يخرجولك. و مبعد دير اوكي. يتفتح لك ايميل جديد و تقدر تخدم بيه.